أول حاجة الماتور <noise> وال <hesitation> الكوتشات نفسها هنبص عليها لو سليمة ولا لأ؟ هنبص على الأماكن اللي فيها لحم، <hesitation> <noise> اللي هي الحتت الملتوية والكلام ده، ملحومة ولا طبيعية؟ عشان لو فيه حادثة ولا كده يعني.